ഇതേ നമ ഛോലോമ്ബിഅ ദേസ അത അഹരപദതി അഗ। പതേ രപനന്ദ അതേ ലന് അഹരപദതി അതേ ലന്। ബവ്ഗോലിക ബുക അതേ ലന് സമ്സ്ക്രിതി ഐന। മിതുമത ദേപേന്ദതി പുന്ദി ഗരേനോ ഛോലോമ്ബിഅ। അത ലന് അഹരപദതി അതേ ലന് അഹരപദതി। ഭ്ഹരത, സ്പനിശ്, അഫ്രിചന്, ബുക ഛരിബ്ബേഅന്। അദുഗേ പദതി അതേ ലന് മിസ്രന തി പുന്ദി। ഗരേനോ ഛോലോമ്ബിഅ അത ലന് അഹരപദതി ഇതേ। അതേ ലന് അഹരപദതി ഇതി സമന്യ അത മമ്സ। അക്കി ബേഅന്സ് ബുക സമുദ്ര ത അഹര അപന്ദ। കദല് ത അഹര മന്ത ജസ്തി പുന്ദക്ലി യുജ്മനു। പേദു ഇതേ അകേലേ ന തേല ഉന്ജ അദിഗേ തിന്സ്തു। തലകി പന്പുരന്ദ ബദേജ പൈസ അരേപസ് പപ്। ഏപന് നദസ് അജി യകോ അന്തേന മന്ത ഫമോഉസ്। ഫമോഉസ് മക്ലി തിന്ദിരു മന്ത മന്തു പേദു।